أنا عن نفسي أختار مؤلف مشهور يا أخي الكتابة تخلي أسمك يعيش حتى بعد ما تموت، وكل فكرة تكتبها تعبر عنك، وتوصلها للعالم أما الممثل لو أنه حلو حلو الشهرة بس باللخير ناس تنسى أدواره، المؤلف شغله عميق ويأثر بأجيال.